kono le, niŋ i lafita i lafita ceeboo tabi la, i ye a batu suntukuŋo ye sii haa aniŋ yaasa fanaŋ jaboo le be siyaa la, aniŋ feŋ meseŋolu.